Aha, nta mbumma ai ngadi madawk tsavul skwi stad madakwa nga dè ghid vaya <hesitation> skwi varma hi ma nga tsi tsavul a ghid skwi varhi kètɓ <hesitation> nga tsi tsavul a ghid skwi varhi dakwa, skwi varhi ska a ghidèmè bab maya ndabuwa? An ghaskè nènga ri bidak, tèttulè, <hesitation> marizhèlè, an shikna har a skwi hin bshè bshè a wandava, vaya, humbra, mudduwa. A bab maya ndawa tva tnga suwa? Tèttulè sa biya'a marizhèlè ba biya'a, <hesitation> zhèngwaya zhè, furkuzi a zhè, ai kos bab maya ndaw tva tngas buwa? Ai ndhi ta war madawk ai ka vaya ka ata pt nda vaya pa a burngova mèna ai, a vaya ngad ka wa burngova nga da ngul gidaw ngada ngèl gidaw wa bma? Ai a vaya ghad ka, hai i dè ngèl gidaw wa huwa? Ai dawk i da ndzai ga asam durba a da gaya va. A, ai katak skwi ngul nbiya nta manok kha vaya ka, kak kir a kada chan mana burngova sata a ghidɓ? Ai kal ghinna mana a jakan wi a burngov ma war a dai na durpa nènga ma ai dawa mpzè mèn lolun lolun lolun lolun a daw ta gidaw mèna <laughs> ai wa kir ngula nga dwa war gidaw ngaya, vaya da zlakaw mana nènga a wuyak dakwa a burngova a wuyak dakwa in zlaka wuyak sa maba, <laughs> in monna vhèvid da saba an shik naw da ai daw wuyak kaya, aza shèk vdɓ in ptsa nènga maba, a tuvnna mèn ndwèz ndwèz ndwèz kai nga ghad dawk tva skwi varhi da kwa bab maya vaya mèna nga chu vaya madakwa bab maya nènga ma a nga ghada tva skwi di mana ahhh a skwi man <hesitation> nga ngur gudam sat mab ka tva skwi varhi sat ma. skwi var a nga gwada, skwi vara a. mam na skwi ɗi mana nga rikka di mana skwin hawa zhigikè a tva bi, skwin hawa zhigilè nènga mangayèèk aman ba tè dè vzi skwi vara ginè. man ngaza chu tva <hesitation> a skwin hawa zhigilɓ mangayèèk a zopum, Vzè madakwa nènga ba maya na zhèghinè a sa chi watsak ba, a shiks ara skwi ghidè kèkkè nènga skè pèw ana cè kat kalna. na vaya chaw wa a vzisa mada kwa, ndi maya ngas ma a nga ghad tva skwi hi, a skwi ɗi man na furkuzi, tèttulè, marizhèlè, a zhgwaya a furkuzi, tèlè sat mab ka muduwa. kom satan nta mab ka nga chu maba bab maya vaya ma a nga nghada vaya a nga bahan madawk, man digi maya ngaya kumba ka ko kndo ba a digi vaya mathiga sata a nga ghadè nga war madawk, nga fda vaya ma kat ta day mafa nas madakwa nènga ngas kata, amatsakiya ma dai mafa ata ghads dawk nènga ngas ma wa vaya a nga gana mathi sa dakwa tdi man maya nènga kumba vayas maya nènga kumba i gèshè'a ka ghaɗ ba kata ana ma ngath kak htur awi, Ko kad ba kata na van hutrr sud gwana ma nènga ngas mana kwa vayas dauk, bab maya a vaya a skwi man nga chu. vayas ma dauk, bab maya nènga gudam a nga ghada a dai maf ma a skwi di man nga suna nga manakwa, in zhèkidi na burngova, tèttulè, wandava ahh uhh mèmid, buhul, gudam sat mab ka nga ngad tnga nta mab aha ndi nt mab maya tnga nndèkè ara di mana vaya bi, amman gili na buhul, tèttulè. mèmid sata ta hi amma ta hi ba naya tnga a ndika ara mana vaya bi, vaya sa aa ngwad tama vaya kam skwin dè chèd vaya had mè sai man kada van vanda had aka fan bultu a ma ntdauk mayan nta aman a chèd vaya haè amma ngas kabi ba vaya sata a nguɗ'tama skwi varhi gudam tèlèlè ba a ngwad tama tè di mɓ,